اني كتير نحب <hesitation> اللون البرتقالي. هو اول شي مرتبط باللون البرتقالي هو البرتقال ولكن يعني في الشمس برضه <hesitation> في ساعة شروجها بيكون لونها برتقالي كتير هيك هادي. ويكون اشعة الشمس ما بتكون ضارة ولا مؤذية فممكن الواحد يشوفها ويطلع فيها من غير ما تأذي عينه وكمان لون كتير حلو لو بنلبسه.